Nikan titlakualchihuan siempre nika aceite casi nochi otsoyonia nika aceite otkatka antes nochi otlakualchihuaya nika manteca pero ashan yiu kiske miek kokolizcli de que techafectarua nipan to yeso nipan to venas por que ako cosa chihua ejercicio entonces ashan tlakualchihua nikan aceite <noise> antes otlakualchihuaya nochi nikan manteca pues amo mo enfermaruaya amo iklan okinazia de nonke kokolizkli por que uyiaya in kuajtlan por que onentikitia intejuan ashan titlakualchihuas hasta kintemua tlaka ye aceite para ako cosa chihuilia por que ashn monenefermarua in manteca ashan mo usrua san para tamal para okseki gorditas okseki chalupas pero in tlakual pues ashan casi siempre mochihua nikan aceite mas se yeyezhin debe aceite mas seki papas nikan aceite casi nochi den zhoyonia kuika aceite.